Le munede a sun zigrinà si lati per giüté chi a s-ciaira pa a ricunusìe e cuindi dizuma che lur a sentu la zigrinatüra che la muneda al a e cuindi a capisu ad ezempi s'al e ün euro, dui euro, che muneda al e